<hesitation> Maquina rai ipuere ovae metal ani oro yaeka yave electroma, gnéticope yepei iviguipe máati oi erei oyovakei oesata jare omoatata jiaputa yandeve oimeyave mbae oi jokope.